हाँ, मंय याद करूं! सपनां रो सफर खातर मंय शांत पहाड़, नीला समुंदर अने ऐतिहासिक शहर देखण रो सोचूं। बर्फ सै ढके पहाड़ां में सूरज को उगणो देखूं, या समुंदर किनारे बैसके ठंडी हवा को आनंद लूं। नई संस्कृति, खाना अने लोगां सै मिलणो घणो रोमांचक छे। एडवेंचर खातर जंगल सफारी या स्कूबा डाइविंग भी मजेदार छे।